أحب المتاحف الأثرية لأنها تعرضلى ال-الواقع اللى كان يعيشه هالناس من جبل، كيف كانوا ياكلون كيف كانوا يعيشون كيف كانت حياتهم كيف كان يومهم أيش النشاطات اللى كانوا بيسوونها كيف كان تواصلهم مع العالم كيف كانت بياناتهم كيف كانت الفنون وقتها، فأنا الصراحة أحب هذا النوع من المتاحف.